Guniala ndithon rugunda gunia la guayala thinge ba nu thinge ba gueni uxi uxinda uxar'ua thinge ba chanchia la <hesitation> ixila nexinchi torugunda bayala yala uyala thague ya uluga thingangi gunchixin negua nua jan thi thuxi kaba ndanchi thi thi thejaan kuji ko xra chringaa yaa yala <noise> torugunda gunixi cha chathi <noise> thi guniiala xinche jna ba la porque ya la gun'ie thinga gua la negua cha g <hesitation> ixila yala xinchejna ba la tha tsegua juta gua juta gua la ndithu yu juta gua la ya tha tsegua nchi xila nguyaa ya ya nchejna gua unixi nchi senia la guse <hesitation> ixila tajusen la tjase bixichaa yaa thi chundaase thi thin t'ese nch'i chinche chin che jnaase xrangexrun thajun la ee xinchejna ungusela niala thasegua ni niegua uxila thasegua ku thagua.